Yandepereta yaiko aire acondicionador bae harebicalefacion bae opareve kuae reta yauporu esa iroi yave yaiporu ko jokuae yanderoo onbuaku baera vae jaema ara ku yave jaeramiño bi yaiporu baenungha bae eh bae rero o omoronja bae